دراسة التاريخ مهمّة برشة لأنها تعلمنا من أخطاء الماضي وتساعدنا نفهموا التغيرات الاجتماعية والسياسية. إذا ما درسناش التاريخ، نكونوا عرضة لارتكاب نفس الأخطاء مرّات ثانية. التاريخ يعطينا دروس حول التحديات والأزمات وكيفية التغلّب عليها. هو أساس بناء وعي جماعي قوي وواعي.